एबे बिहावासे यागा छौँडावा छौंडिया एबे एकअर्काके बानी बेहोरा कसनक बडै यबे थाह पोउले नै डौल कतोउकी एबे पाछे कथियो <hesitation> हखलेसे त एबे सुरुही मा एबे बुझलेन डौल । एबे एखना त कतेक छौँडावा छौंडिया एबे पहिले नै रुच राच के एबे बिहाअ करसउ एबे हुन्का त पहिलेनै एबे जम्मे बनिया बेहोरवा भुझके नै बिहाअ कैसउ । एबे एखना एबे कतेक फेरी चलन बडै हेरठोर के बिहाअ करेके एबे ओकरमा त एबे छौँडावा कसनक बडिय छौंडिया कसनक बडिय उ त एबे डौलेसे नै एबे भुझे परलई । एबे पछासे जाके बानी हैने मिललई हुन्कर फदक हैने मिललई एबे एक जना क कथी डौल लगतई, एक जना क कथी डौल लगतई, उ हखलेसे त एबे पहिलेनै बनिया बेहोरवा बनिया एबे फदकावा कसनक बडै उ भुझ भाझके बिहाअ कैले डौल हतउ ।